Seo om jo täpsehe sammamuudu, nigu tuu pingviine lugu. Ja ma väega nõustu. Ma arva, et nii kanaq ku pingviiniq ommaq mõlõmbaq tsirguq. Nä jo munõsõq.